Kad kwallariwa ngaa na keeda tiiri way i kwalaari kad kwalaariwa a eteni kana kas na madka madker ma winabarad ba fadawaba ma wins boda boss likar kaah a ba baa ba kaso kwalaari ko km aba ba kadsa yab a kaah nibs musa yi kad yeh ma bets an siso kaah yi asa kadoo ‘usu yab ma bets a luuri yi too ya na me iyi ko yi hik embisa a wiiya kubun a ham embies ban weesa kangba kaah yi segga yas sengge pullasbiwa rabad yaa pansa mee kiyaa tungge kayi kon kwaara embias a ham embiss ban weesa kongsa ba pa kaa war yaakan yar sa mee musa yaa kem yi kemei yi war nda is yii tomon penpeng yi wede karantolwu ma lau’usu koyi hik embiss bassa kongsa ba kaah yi limi edsisi koyi hik embisa bans weesa kongsa ba ngaa nda kuraw a likarko wa kaah yiwar mei kadoo senta bets a kuda mee tom yabba hans bi ko hana irin biya kiyi kaayi tom timims ma f-safe ma daada taasora wa tabta kaah yi waarkadod kwalaa riwas yiti kubu yaake kam yarsa mee handawa mei sase, Yin kad ma bets yab, yas na kubsutu bets nga ndan kura an kau sa a likar karwa ng ana nwawa hana kamni ndan kausa awa pa kareseya nawawa kaah yi keea mee mara ir a tura har puttaddiws a rab rabtaya kadoo kwalaar wayi yab bong hana tane ngawa mee ng kadaa yabra hana ngawa mee nga kadaa yab rah ana dasudurm ma yaake yi pats yiti nga tom kubsutu a dura bets mira ete me nga kadas kwalaari nga kadaa yab ra yaakeyi pata nga tauwa ringa tine me konga sak nga tom tinins yaake oak yi yau ma ngase ra bets ban sengge kadoo kwalaari u yin siki sneta nga kudawa. beta ka na sengge hana kan kubsulu hana kan bi kafin nga e ba kadoo kwalaari kanda ngas a sent ngs kadoo walaari nwa ni yau bong tar mei ete mee ngan kav wa bas <noise> senta dots tentens ba kan bets reve kan kub ko fir uba ba yusa mar nebukadnezzarya mei kad usu sem kwalaarira kuna yim fom kubusto a bets ama sents its lenlen kaah yiwo ta wede sants kubu pansa mee kam yi tam ta amma yisemra awoa war kongsa yii ksaa sisa mei bu yin saksa ri kansaa sinsa mei buyin saksa aa taa kaabu taara hana ka ngawa mee akadoo tanswa mee nga senseu ta kwalaari ra kaah ma data kan U kiyaa kaa yi sak bukeka u a ngan tim kwalaari ra wa a maabiri nga a senta nga mee wai kanga dama lazsaara taa kanara hans tana ma ba ton mnga kwalaari ra pa mee nda sent yabts u kwalaari wa hana ka ngan sak biss hana ka ngan kar bis kanga tas nga wee kongsa sinda kar kan a hana ngan kar bi kaah kiyi soka nga wee kongsa sinda kuna nda kana maa betbada asdan kauses likarkavwa mei sen ta bots wo sakwalaari a wiya kaahniwa hana a ka kaah yi kemei yi kam babma sen iyo kawa yei kansa kaah ya na wara ma uyi kanara wa duks kaah yok aah wim too ya na meeyi war sents it kweera lira paman s ana kiyaa na hana bazi taari nda a li karkar kaah wa mei yaake yarsa mee solomon aah yi ma bets ba senta ita u yi pam sara irawa kaah kana ba rabar kiyau na ed kaah siya y kee yin a ed kaah siyi kee yi kemei usul na yan taa bol ka sem re, yi yawa kanara yi kubura yaw na tonara. Kaah yaa kemeu a kana aba u-kana kana ba rabad kana nda kuvan edsiyi yikemei usui yi yawa bakara yawas kamara ywas bira kaah yaa na ma’abaka wa u yah bsa daaso tentenato ma ba kwalaaribawa kun a nda kuran kaah yi kei yi keme yi kura nebto ba yi kanasa ban yaa na kanas yaa nak obas yaa kubsu to ma ma’a bakawan rabad baa kemei puttawa rabad yaa yi kansasaya semra me mnie kaah yi war sabe yah. Hanaka nda yamma haw nga kaa nawaba etemee kuda penpeg ma kaah kuda pengpeg ma bets ban ga wil sa sa eyaage nga kana wiiya kaahini ba, kaah kiyi na mau ng akee ma dalmaraa piddawa